Laha zaho ro mahita hefitsy mihajary an-trañonay ao ,traño <shushes> fa nipetrahako liany naha kelikely ahy ,liany naha zaza ahy e ,tseriky <shushes> aho ,hoe: "ntoy koa lahy ñ'ino?",ñy raha ho hitako ao zao: -Mety ñy tsiambaratelo mikasiky <shushes> ñy fi ñy havorohotako zay, <shushes> mety ñy tsiambaratelo mikasiky ñy raha aminay ao ,raha tsy tokony ho haiko.